अगर हम अलग अलग प्वोथलूं कि बात करला। त मोर, तनि व्हंद, मोरनी, हंस, हंसिनी, गरुड़, तितरू, कठफोड़वा, राजहंस, बत्तख, तोता, मैना, गौरेया, गिद्ध, शुतुरमुर्ग, पहाड़ी तोता, चील, चकोर, बाज, पपीहा, कौवा, तेका अलावा सारस। त यी सब अलग अलग प्रकारा पक्षी छिन।